Va- valla ye tun tun cuerpu yu tun ye tun chiu ca jatun masan is ca tun megay tun chiwu y yub casa tujumpa yu nas winji cusay min cuyda tsucutupa min min ama tsucutupa paque min nucspa este pues mi wuju jejpa mi wuju tsucpa y ca ellapu mi amatsucpa ellapu min tuju u minpa ca ellaju nas ucupacmu nen jejpa aveces nen way tujuuju aveces nen nen uy quinca tugajpa nen ne way este utung' uju y nen is pues nen is quincatugajpa pero numpa ca ni jatun uy tsame nen tumu capu nen ni mecu y nen tiene tiene que ni tujuujuwu ye nas winji yuji yu jama winji para que pun jama cutucpa ca ella nen isutupa ne ya wuju jejatupa como cuando nen wuju jejpa cuando ne ni chiwu puyu yub ni ang' itpa yeiy ye ni tsucuy ye ni alma ye ni espiritu. Y ca dios masan is cab uy tujupa ney un casa todo para que nen y tujupa nen ni nos winji nen way nen quincatugaju wa ne ni lastima tsucuju neywin nen ni wa yacti wa tsucjatuwa neywin nen como cuando ca ellapu wuju jejpa nen casa tudu nen jejatupa mas que teji u yumu tiene que tuwan jejuwu ca ni tucju pues ca ni antugay jeen ca ni une tugay jeen pa que casa tambien ca ellapu tugay ney nis ampa pues teb te jejpa mas que tiu mudu wa tiu mudu pe teb nucspa tey dia jamacotucpa y ney casa ca ella pu cab uy tujupa cay uy uy dios uy chiwu cay uy vida cay cuperpu.